Wayiro ruayɔme ini, to wa ha'iri ma li angiletɛre na, ɛɛh la rɛne delizabɛte, la rɛne viktoriyaa,e tu le rɛste. oh a tun nɛɛ, ruayoye beci bin matete, ho ma faransi tun asura wɛna.